Inte questo momento da mæ vitta ciù o meno inte un anno leziò unna trenteña de libbri e inte tutta a vitta n'aviò lezzuo çinque o seiçento perché gh'é stæto di periodi che lezzeiva ninte e di periodi che lezzeiva tantiscimo. Oua o l'é un periodo che lezo abastansa.